he tíw we de bburi unan ŧag winan wúfli ngi hú ma. Anyo we de, bingi yaa bi biloti nduulu, binan túm, bigolla gaaj bimada túmni toom ma a wi. Ndu utúm mo toom ma a wi, wi mada wúfle, wii ttin wooye, wii tti ŧooye. Mee waabo ŋatin bo, a gilen béedi go, a jamano frigo go, héd ma bintúmgi binan, gi joolot joolot wi ma tíngani, gii tti mada woowa. A gee bâŋóodna mo, mee gin yo ge biñaŋ ma ga ginsów wi ma, gini binyaa bo biyaa bo toom, walla njali bimindi nyaa gbo gimmúsal go. A we biñaŋ <hesitation> ngi ŧage tíw ma winan wúfli ngi biñaŋ ma, biñaŋ ma ŋóodim bo a gwili frigo han tíw ma wúfle.